اختار انه اروح رحلة مع الشريك افضل من الاصدقاء لانه يعني مع الشريك يكون عندكم لحظات اكثر وتستمتعون باشياء مختلفة وتقدرون يعني تجربون <hesitation> أشياء يعني سبشل في اكثر من مكان يكون يعني الفرص افضل والوقت يكون اخلى